ما بعرف كيف اسلك حوض أو مرحاض مسدودين، ما- ما عندى خلفية بهذى المواضيع، لأنه زوجى هو دايماً يتصرف بهى الشغلات، لكن أنا ما سبق إلى وتعاملت معهم نهائى، وإن الحمد لله ما سبق اصلاً وانسد عندى شى حوض أو مرحاض، ما جد مريت بهى القصة.